Pos nicu de fruta, uncah xantia, papuaya, papuaya, ca ino yaha piña, piña, pos oncah de no de nochi, plotonex, ya tlu ya bibeyac u ya de tetabasqueh, nochi oncah ino, aha oncah aloxox, oncah mandarina, ino oncah troznoh, oncah ino yaha ino pitayas, uvas, aha, tla uvas amarillas, u tla uvas ino quemeh ino sama ino chichiltic quemeh cafecito, ino cateh de uvas, aha, oncah nueces, nochi oncah, uhm, oncah, oncah sin semilla aloxox, oncah sin semilla amo san tzocotziztin aloxox coconeh, uhm, nicu nochi oncah, aha, xocotitl, xocotitl oncah, nicu monamaca xocotitl, ino quemeh senteh fruta, aha, manzonas, oncah amoarillo ua oncah ino chichiltic, uhm, nochi nicu monamacah, uhm.